Nne igirai, lagere koro week iko mimoi, miro aike noke anapakoku toi. Aike noke makaro upumoi toi pogomino murumaro, nagainogo car gere porukoku muakuro moirotopuio, moirotopuro egu toi muruaro nagai ogo rougai murumoisio, egu ako taa amuroru toi murumonnai toi teromino, rugai runrugorogemo tege iko nunnumoroge rougai murumoisio, poga waka noke, noge opo kompogepio akonke ite ninu egu taa aguroi toi rougai meriro ikoge nunnurimo kompogeminno murumoisio. Egu apomino mani toi melio egu mani regu toi lopa ikoge nunnusi ikoge nno nunnurilo nagai tee numaku nno panpatagugu toi murumoisio murumorilo toi ear noikei rogomino lato mesio. Ia nokevei nke car noke noge hiring etupio. Egu merilo ako poga waka apakogemino murumoisio, murumorilo ta poga car opogemino rougana nagai murumoisio, murilo merilo tege nunnurilo, toi nagainogo kopo murumoisio. Egu intoko tuntugu taa aparoru toi mururonnai, nokaike noke aparo toi makei, noge ee kopo pusia, pusia aparo toi makiro uro ia aike maumarilo karukeio. egu kankarkogigu ako aike egu tokitaro tege tuntugu, egu aparo ia aike mau noge mugupa makeio egu rogomino muio. Egu upino ronrogagu egu akoi loi moukeru egu mukurunno apounno ako aike pesira, ako oilopepio rongrogem aparo tou ako aike ako to minno karukogino mun oo. Upuro tege un-urugu, un-urugu iko loikene iko egu muruonno, muruoinnai ako paigomma aike, ako egu tarakaroa apam mmo lai ako aike ako oiro rogennei, egu apanno ako ako loi ninu temunpigu munno rogogim. Egu ako loi ako upuro ikoge tuntugu oroga aparo, "lo ako aike oiropepio regeio", egu apunno ako mau nkomma regu rogosi, egu tege un-urugu nagainogo muruotopaigu apanno ako mau intoko toutou apakeio. Egu intoko tepan pigu muruonno muruonnoi egu ton lole on-onogun apo irou noge lopa muruonno.